Digital camera wngkhai kaaisa photo bao mangpili tisamani machine. Aboni bisingo kaisa lens tongo abo nwng naina aboni bisingo pohorno focus khlaio. Abo lens ni bisingo kaisa chip tei sensor hwnwi sajak tongo. Waisa button sinkhe camera lens ni bisingtwi sensor ni sakao pohor rwnai tei abo bai khe kaisa mwkhang ba sampli swnamjaknai. O mangpili no kaaisa jajao khe daui tonina bagwui memory card daui rwjago camera bisingo. Tabuk ni jora ni camera rok bai hachal ni manwui no kotor ma khe nai mano. Camera rok kaham kaham bo tongnai o tabuk ni jora o.